ا <hesitation> نختار المكان المناسب اللي بنعلج فيه اللوحة <hesitation> نحط علامة بالجلم <hesitation> نتقب الحيط بالمتقب، نحط المسامير والخطافات ونعلج اللوحة بشوي بشوي.